ہیرا، پنا، نیلم، مانک، موتی، ٹوپاز، امیتھسٹ، اوپال، گومید، کیٹس آئی، اکوامرین، ٹرکیس، گارنیٹ، اونکس، مون سٹون، <hesitation> پیریڈاٹ، سیٹرین، <hesitation> سپنل، پھر ٹنزنائٹ، زرکون۔ پورے نامہ کیا ہے بولے تو یہ اکدم جیم سٹونز کے نامہ ہیں۔ اور بھی تھوڑے ہیں ایمبر، کورل، جیڈ، <hesitation> کرائزو بیرل، <hesitation> چلکوڈنی، اور بھی زیادہ اپنے کو نامہ یہ ہے۔ اور ان لوگ کے نامہ اپنے کو یاد کرنا بہت زیادہ مشکل رہتا۔ اور اس کے ساتھ میں اور بھی تھوڑے نامہ ہیں۔ اب جیسا بولے تو ان لوگ کے ساتھ میں <hesitation> الیکزنڈرائٹ، کنزائٹ، مورنگائٹ۔ ایکسائنائٹ، لولائٹ، لیبرولائٹ، ملشائٹ، بلڈ سٹون، ترملین، سپنل، اور سن سٹون، پھر اس کے ساتھ میں ایکسائنائٹ۔